Kóh lah bá ko noh la báh aig chaí áh chiug gi shiu coig lain náh la jóh láh noh ñi nóh la báh nóh la ba achiug gi shiuh eh si shiu tzá, éh noh muoh shiu tzá siih yiu tzá muoh shiu tzá úh ñi cháh jo oh láh co-co áh, ah jpo la ba loig náh a si nóh chiug gi shiu je la ba áh ka chia a asi áh la jo láh noh no laig no jo éh muoh buh lain tzá éh asi láh la oigh gi shiu éh laig tzá áh có láh ha-ha aig la jo-jo aig loig náh báh chiú.